Kalau hewan yang- ada- ada berapa hewan yang saya takut. Ini di sentani sana, pertama karena kita juga ada rumah di pinggir danau ya sudah pasti sa takut buaya, karena di danau sentani buayanya banyak. Trus buayanya juga bukan ukuran-ukuran kecil, itu bisa sampai- kalau di sentani- di danau sentani itu buaya panjang itu bisa sampai lima meter itu. Itu sa takut juga. Yo, pengaruh nonton film juga, kan ada film buaya makan-makan orang, itu juga sa takut. Terus memang pernah di sentani juga ada kejadian buaya serang orang, itu kan pernah ada kejadian. A, selain buaya ini ada ular juga. Nah, di sentani itu ada gunung, gunung cyclop, nah gunung itu memang kitong dapat larang naik karena, ya, banyak hewan-hewan- hewan-hewan berbahaya. Contohnya ular. Ular ini memang- sa memang dari kecil sudah takut ular karena hewannya tidak punya kaki tangan itu. Kalau lihat sa macam ya ngeri begitu. Terus kalau hewan- kalau ular di gunung cyclop itu dia punya ukuran itu besar-besar ban-ban mobil truk. Itu biasa lingkar di pohon-pohon. Makanya- makanya pemburu juga takut kalau naik ke gunung cyclop karena ularnya tu besar-besar. Ada berapa jenis itu ular di gunung cyclop. Pokoknya banyak sekali. Itu juga pengaruh nonton film. Kalau nonton film- kan ada film-film ular yang. Ularnya sampai besar- anaconda itu sampai- di sungai amazon sampai makan orang, lingkar orang. Itu juga bikin kita kalau lihat ular- di papua lihat ular, kecil saja tu takut, karena katanya ular itu berbahaya juga. Terus memang dari agama juga ular itu memang makhluk yang kita benci. Sesuai kitab sa punya agama, agama kristen kan, memang ular itu makhluk yang tidak baik. Nah, itu, buaya, ular, terus- kalau ke hutan ada kasuari. Itu semacam burung- semacam- semacam burung begitu cuma tidak bisa terbang. Tapi dia tinggi. Kasuari itu tinggi. Yang kenapa bikin takut karena kasuari ini larinya cepat. Terus dia kalau lari bisa- itu tulang kasuari tu kuat. Terus kalau dia serang- dia serang dia punya musuh, yang dia anggap musuh itu da sepak, ditendang. Nah, beberapa kejadian di kitong di papua itu kalau kasuari tendang itu bisa akibatnya fatal juga. Bisa mungkin tulang patah. Itu makanya sa takut kasuari juga. Jadi kalau yang tidak pernah olahraga, tidak tahu lari, lebih baik kalau ke hutan hati-hati karena kasuari tu termasuk hewan berbahaya juga. Ha, di papua itu masih banyak hewan-hewan yang sa takut. Kalau- itu kalau ke hutan. Ada katak-katak beracun begitu yang dia punya warna. Katak warnanya ada warna kuning, warna biru, warna- pokoknya segala macam warna katak ada di papua. Dan itu memang dari orang tua bilang itu katak-katak begitu dong beracun. Jadi berbahaya jadi sa juga takut. Makanya kalau ke hutan sa pikiran hewan-hewan yang itu, ular, kasuari, katak. Ha, itu kalau di darat. Kalau di danau itu sudah, buaya. Itu hewan-hewan yang sa paling takut sekali. Jadi biasa kalau di papua juga hati-hati juga kalau jalan.